لو هختار ان انا اكون سمكة ليوم واحد, هختار سمكة الدولفين ,السبب ليه لان السبب ان هى سمكة <hesitation> طيبة و <hesitation> وان كل ناس بتحب تشوفها وبتبقى مبسوطة لما تقابلها